קארטלען איז גענוצט אי- ד- די- די נוצן פון דעם איז סתם צו הנאה האבן און צו שטיפן צייט אסאך מאל. מ'קען זיצן און שפילן מיט די משפחה <hesitation> סיי ווען מ'האט <hesitation> א איבעריגע מינוט קען מען שפילן קארטלעך סאו ס'דא אונז צו העלפן שטופן צייט.